Pitza yayapovaera yandepuere yaeka harina javoi yayapo masa, salsa, kesu tomate, avati, yuki jamon reta oregano, jae jokuae yandepuere yaiporu, anita ñaneakañi yukigui